<hesitation> idienya khukhuteshera omuchele eshitere shie inyanga ino mschele kwanje ndeenya kutakha namna hii omuchele iwe ingurire mwiduko ehenjaleho ndole tsimbale tsilimo nobuchafu endole liniemo khuba omulafu nomba kube omusari shindu shiakabili eshifulia shibe tayari na nditsakhukalakha bitunguo khalake tsinyanya kata kitungu saumu shiroho khandi neshilahi shirumikanga erange engarange bitungu bino biiyye kwanza eyemo tsinyanya enyorange ngarange tsiuwe tsiiye shio busero biakhaya shiobusera biiye kabisa ndakharanga endio nenzukhama amatsi ndakhatsukhamo amatsi bas ssa amatsi kalia nditsa khuramo omuchele nomba khutsukhama muchele iwa ntsukhama muchele namna hiyo kuwitsa khutsiaka khurabachira kurabachila kurabachile amatsi kalia kokhole shina kakhamushe kabisaa iwo kulukha kwenyaa khumalilikha okhuiya pungusa omuliro ili amatsi kaaso kalia katsie polepole nikauwa ni muchele kwanje nditsakhuiula nzera yahoo nombe nende sindu singa tsindengu nomba amakanda baas endatundumia nomba tsindengu baas echai iloho. Baas omuchile kwanje kulia witsakhulia shiwitsa khunyola limisi lilimo ta kwitsa khaba kuiren bulahi sichila chinyanya engarangila toilibukhatsikwa obasera eshitunguo shire sichila siwitsa khunyola mmuchele isinyanya tsirakaleemo nomba shina tawe tsilabaa tsiire tsibushee tsitashire omuchire kuha kuli khulaini nolia naurila khuriranya ouriraa siba shilahi shouriraa kukhusikukha tawe kho mucheli kwanja karibu ngwoo khundakho yanje wal wasi lekha khuungani khulwa omuchele shinga endishere khulie.